Ki yimo mu kuwotó ukpo kze ba kile wa le kile wutayiye akwai ki yimo mo kile ukpo awei eme kiyaba ma te lobo kuye kuwu mo ozu we sheyimo. mu ukpo ubakishe kibibo ɔyalá ukpó kiyi kiyi kiɔ oya kile wu kile wu kiba má keyi nɔ to oyo no kukizema no gu rbi mu ɔyi uba ashemu. ugu uwu czu ogi owomo ekeyi nɔ gyi te iqbe bwi ori nɔyi onwe bu kuwoto ushino nɔquwubo moyi iyshimo nsyilte nɔ wo bogyiwa ekeyi epasu ak iyanza ekeyi epasu aku iyi anza akeyi epasu aku iyi and nɔgu kewu moyi ingyi no yi gyi shi no yi lusu shi noyi hi kapa shi noyi bu te nɔvebo ŋwe shi ŋfobo ubi akwa ba nɔ fobo mu kuyi to to mukuyo lewole abba aku mu ewo le ki sheye mutu abba aku mu ɔnelea ba kiyi mu ɔgbale to ki woye duka kigubi okapayi dude ba gii ebi emu aweyi iyazu iyi bokɔ kiwiyi mu kuyoto ekeyi nɔ shemu zduma nɔshe yi mo nɔ she ye mu tu nɔ she yimú Unɔ ingyu migu kena inqwa akaramuɔyi miwo emesheri lo ri ezuma ko oya iwomo iyboko kiwoyi le mo reshi rigyhe riya jamu akwai nɔzote kwoyi nɔwo fo to etemi imi ba mi yimole mi. i ukpó azoyɔqyi kwa mate immi no bwa ta ma akeyi mi she ku yi ari enyi mi pira la reshi ingyi ba miwo gyi mipamegyi zɔzɔte la mi lakma mo mipamezhi imi miwo tayi. mo mibi yimo mibizote mibi wo ɔnu nɔ kiwo banɔ zote ɔne ɔbi pamezhi nɔ pamezhi n fo ba ekwan úkpo ba eyinɔmo nopamerahi fo ba amma nshi ba akuingiyi ja ingi nɔwogyi le me mo kizole ete ba ehee elele mi ba miewo yi inin in gyi aku ingya mo kiwo gyi mo ingba inyele mezeme iyi kudu kwile nɔba ma umenenɔ te ole eyi eduwo te ewote beyieduwote bamiyiyi mo ini kima amba inyi be yiy awu mo unɔ úwú ba nɔ yiyi mo uwu bá eyiyi le úkpó bite uwunenɔ iyigi ume nenɔ eyi qui umenenɔ eyigyi aku unzɔ lo eyigyi eshino eyigyi ama kima ubugyi wute umene mi be eyigyi

Túm túm yɔkui ozú úwú nɔ bwalu bwálu ukpo nɔ pá kiri loyo mile má biko womile ma kuyewu kuyi lowo milema nɔ leuezhi kuye wu ikugbo elolo máŋná utepó bó ko emozú elo ari iyi ewo inyele ika esosumome ewozu kaa kaá mo ike sesu mo ate ewo inyehe te bá iyile tayi bá wapáyile múbú kina iyi ozu ka zote ele ewoyi awú mi miwoyin ta yi maiga aku eshishine ba ika bomɔ la iyi iva eshe shi mobe umene aiya kizɔte nɔwowe iyirano ba le mu ukpó. le fuyu odo ubu eshe shi kalá lú gyesu lushe keyi imeme iqesúmo iseshmo imene lo qyebu sosai tea lo. she kala ku oyezu mu kuse ubá bɔ kɔ́ kama te bɔkɔ́ kyamate bóko m yayi awu kipáá balá esu kyamate bɔko mi yayi awú laki pa káá balá zysu iyira iyibi iyɔ́ ukpo la amiyizumé kala ki ayagi iyi esheshi iyi ɔpɔɔ mu kudúkwole bá kiyyagi le la kigagi iyi ramo ozu úwú inyi igyi nɔba zmenche ewoyo oyemo kitawu kezu mo ozuwufo ba úmewe ebowu mo ɔne ŋɔ womile ɔne mi tutunŋ bawu eme kiyebo mibama amma kiba kwokwo mo ariaŋ iyi ŋɔ yiyi ume no eyi tayi amma kizu ki le ukpo te hali iyi kiyiyi umens bá le yiyi tayi amma emezu kekélale ɔkázuma aku agagwa Okazu ayi wozhi ma ukpo kiloə oqe. nəqɔzu emezu má noqɔzú emezuma kuye ugu na ugna oyi ma úqú uwú ezu oyimu oqbá kaba má bab` ebira úbaro botutumo awei ákúmi qyimabamoee ubafo immeza ubɔ qɔ la esu aku emmzu ekopayi ubo əqɔ bala esu to peeba ozo u`wu`eqyi te umewu le wo iyra eyire pepzu uba oyimi qɔma ukepo mɔyoyi zuma kizu kiyitu mo ba umbsafo umbafo kisobo te losheye ɔzazute kiheye maizu iwama moka mu ezu imámá wu oyizi yo ɲa mo aɛeba te ume wu bɔkɔ mi bawule ba mi zowule bá ewoteza beyo te to ukpo kizu kilenɔ kile noqɔzu emenzuma zobo iyinɔ mu ako nɔ ʊyɔd lɔriyi ukpó adami azmi elemó wa znemi azɔmi elemówá lobo iyi mu akonɔ ɔwole lo riiyi mu akonɔ kuye ugu úna una úkpo iyi kilenɔ́ ke na emezu zebalabá kazobs iyitu iyopo kaha aku iyitumno bá iyeyi adá to kuye ugu bakinɔle kinzú bá ba Kekelele kibe kibo imizu minɔle úw` keze kizu kwoya zu kuba kúyite kizu ekopa yi ubafo kibá kitatu mo, no zo úme nɔ te umenɗ lá ewó iyi irámoi ekeyi unɔ ekopayi iyi noyi eme nayi ɔnʊ ekeyinɔba nɔwo ewu lulu nɔ ba lu azonu keyi nɔbi iwo iyi ira iyi boko ishe shima bɔ wo eyitayi umen nŋ zowu eriyibe.